Ra verdur ni-ni riux zëzyas gulá ni riux, ra ni rack neniaz riux, velna za xity’a xity velna re cubi bdie ni mas th – mas runi guan mas th béw, xity va anty valna zanahori siu zacku eh, th xman diz runi guan, seis días va, tchi bzá-gya zegá depende velna chi bru-nez zani, velna za ré criolll, pa nani, run gani guad mas nzeubix, quince días, einty valna lo gyéh ziu ni’ah ga, xop tchi ga dis run ni guand, enty val na za ra btywx, btywx gix ni run ni guand la ni, nicka txigyas, runi guand velna tchi te ra lany gel, za tiem na rde ni lan gel, run ni guand mas th béw za enity val sa ra ni rh lo gyé ni rënka nani beiní queity xi di run rani guand, zega sasi ocho días za run za ni guand lani, enity ra ni nu re za btywx xnya, velna depende velna siu ni lany ra invernader’ah nuni queity xi di runi guandzezy tap tchi lani vali, fuertias riwxni va, zëzyas riuxni pat pur zy ndá tchi ni zëzy lo tiap riux ni, enty ra nú vez xi gaza run ni guan, diza rted ni dizáh xi ru runi guand per veh veh ga ni rto raba ni, pat depende liquido ni rzal raba lo ní ni tchi nixiga runi guand tchi queity riux ga’dini.